Al e semplice, a basta bütene sempre d'menu dë sal. I suma, n'a bütuma sempre trop, ëntà dese 'na regula. Tüte le volte deve di: da duman, da ëncöi e da duman n'a gavu sempre ën poch, salu menu la carn, salu menu la verdüra e ën bel di s'es abituà a papì mangé d'roba salà